tiemb nal por ejemplo na chak nal, diciembre c̲h̲akc̲h̲o nal, ikaꞌma pchoꞌx, pchoꞌx skedz axta tib xman sob xkisa tsuwu lën tib kanast guꞌn nchaꞌs, soblo ga yulo bat c̲h̲akdnu. Xkakga pzaꞌ ye, giꞌn ye, x̱ich, brokoli, lechug nonga tsuwu lën nis, kwlandr lëꞌkga nonga tsu lën nis xkedzu axta tib xman dzobu, dzobu xkisa per tiemb bidz or xgaꞌ tiemb bidz nak este febrer, mars, bril, xkedzda, xkedzda fruta ni berdur, xnusa c̲h̲intlowu, chopaga mbidz tsonaga mbidz, pchoꞌx tsonaga mbidz lëꞌ pchoꞌx xielola xiudz, giꞌn ye xkakga, kwlandr lëꞌkga tapaga mbidz xiu lo nis tiemb bidz, xnusa xiudzu, c̲h̲intlowu, xkakga nak lechug chopaga mbidz tsonaga mbidz lëꞌ lechug c̲h̲intlola lo tiemb bidz tiemb nalna xkedz lechug tap mbidz gaꞌy mbidz xkedz lechug lo tiemb nal.